﻿أوّلا ن-نمشي ن-ندور في ال-المدينة و لا القرية لي لي رحت ليها. <hesitation> ندور نشوف الناس كيفاش يعيشو، كيفاش ي- <hesitation> ي- <hesitation> يهدرو، واش من لغة يهدروها كيفاش اللباس لي يش-لي يلبسوه، وين يشرو كيفاش عايشين. <hesitation> نقعد بلا مانهدر بلا ماوالو، نقعد غي ندور و نشوف. ن-نحاول نراقب الناس، نعرف على هاد ال-الزمن و لا هاد المكان ثاني لي لي مشيت ليه.